Awʋ evidze wani kʋkama ɔtu evi akama evi kabevi ikpa ɔdu evili ɛsɛyi ɔdu evili wʋdola wani kabevi kɔbesi ma ɛkuyɛ wani ta abakʋtʋ yɛla abayɛ ɛzʋ <hesitation> abedzi anɛ ɛkʋtʋ alʋ dʋeli ɛkʋalʋ dʋ ɛzʋli kɔdʋ anɛli nevili kʋ awu evidzetsɔ wani Kanayɛ kabamʋ ikpa. Kɛbaxa na ɔlʋ nʋ ʋsila kikpa kɔba dʋɛla ɛzʋ labʋɛ kɛbaya ɛyɛ ɛzʋ ikpa badʋyɛ kʋ ʋgbatakʋni ebaneya ʋgbatakʋni kɛbanenyua kafa benebui mɛ ikpa badʋyɛ ugbatakʋka ʋwolowʋ adu ʋgbatakʋ kakama ikpa ekenyua la ikpa ɔbaduyɛ kɛba kʋtʋnɔlʋ nusi ɛzʋla kɛbayɛ ɛzʋla kɛbayɛ kipka ɔbaduyɛ bua kemana ɔlʋ nʋ ʋsi.